Pekanka askoita lukadalala mme wau uwa si lalawai wau uwa epe uwa ela nama nolike, kebo lelelalanane, uwa ela mme tade lalala tete pekangka. Wauwau lalala pekaba lakang, ino ino bela nanipeno kasilei weswes epe. Eng pekangka wau lalala uwaka asin napo pekala gawena osiasin katabena lakanna. Neslalana asin te wau lali lema, eng waulalala pekangka, mma meke tadelalala nanipeno, ninanamano, naniaino te lakano kasino asin, wau lalala. Eng nado nga pagogonga ninang tadelelala wau namanolike mandali stoli lalama, kalelima, kalelima, kalelima nai te ninang, tang tenia otolio mubupe tewago, apema tewa gamalane tewo skabeli. Apela polano nana te polano nanipe, eng polano nanila te uwaka ga weai. Apeainna au loogo o gawomanato, eng te polano nanipe nanila lakai, teuka uka wela apela o, apela koina elo ukawanda mainaba, tei koina ukawela mainia. Apela nesimalewai asing kasino lakano teko wela nes lalawai eng tee awatewa nanila ninang apela nino asing, mammanmalawai te ninang te mamio, teke molalalima mudekina upe. Ninang pekauka apepe, elo pekala asing mosi kebamanato. Eng te nanila kebeai kebele namanolike te mokenna <hesitation> kaleliana lakampelena nga kaleliai. Tang ulu tade lalama kap pepo wau lalawa nani alupe, ninang teke pelalepe. Tewago wau lalalamai, osino lakano sikabei towai, polanonanima pekaba ukawei, nanila ninang, nanila ninanko ninang ninamo wata ei welepe, eng nanila polano otoles tolepe. Peekauka asing wes elena, ninang te loge gawalapenang tadelalala waulalala nanila, apepe elo malaken wes abenato napo tailai asing, eng wes elema, wes elema la eteta tee awa oweleta wate ka oto napo apepe wesimaleai tewa wes elemaka laeleta napo awa owela wate oto te napo wes eleai eng mani leaino labo. Awa oweleta ka wate oto eng manileai, mainilema awo oweleta. Wate oto ninala nino ninang nesnala wai napo lakano. Mainila ninang osino labolalaka uwakago nala paku eliai, eng tee tewa tadelalama te wau lelama osno skabeito wai. Ninang ni nna uka silali, ninang apepe ninoketai taneno namalago nesmalawai, lomolouwai ninang polango tang nanasnoko. Teka mude mudekina uwainoke mainabai.